Era'at wa k'o taq awak' pa jaay wuxu' k'o taq a mam ak' katpetek kaya' kixiim katb'eek pa chaak keb'usun kan katkilan katpetek tek'era' ke'ek che aq'ej ki kab'an kib'iix katkilan kekikitek katapanek kaya' kiwaay kaya' kixiim kaya' kik'uya' kik'am kiwach chawiij katb'eek keb'usnek katzaljul kekikitek taq ak' kekikitek taq awaj ek'o kan pa awuchan ki rawxik ek'olek pi lawchan q'osb'al lawuja lawuchan k'osb'al chi' awuchan q'osb'al nejel taq ak' ek'o pa jaay.